Otegekere engoye ezaitu ezabulikiro bundi oli bwakuba nengoye ze ezekitinisa nasobora kwijja nazo. Ewe naija ajwaire, nekimanyisa baba ali mukazi, ebitetei byo ebirungi ayigya nabyo. Ali musaijja, empaliye nungi ne'saati ze enungi, ayine essuti ye naayo nayigya agigwaire.